Iho ste taka nuu ixhenru nautku ndana, koni juertu chí atuu vandu kuan ndukutu nodi juertu ru chi koni ndakutu uu uni nduu, njotu njuenró una kuu kuina unu kuichacha nani ndanró nertuu chindakertu kuerto chi kochiu chindakertu, nama este che yutu iho ñajañenru tuu este cebolla atuu notubu cebolla, yee este huaju naka yee este koni ndakertu chi ha tutuvutu iho este papa nani, echindakenru chi atuu ndubutu ndaku kue uun yo'o kuetu chi atubutu no xhe este nguero este, njuero taka cool njuero taka na kunani chí ametuvutu atuun ndakutu onre njueró chite ndojokuu chite aju katuu este ndakuu, bajuinandu takuu xhite kertu chi terxu xhite komi jumi uun n <hesitation> ku kuchite chikubutu andubu de ndono este noni ndajarnitu ndono atuu va'a, njuero vai'a njuina nuijenro komi larba nguero este nama tuvutu.